Jadi kalo nak nyimpan dageng dalam kulkas tu kite tu haros ngepek itu e dulu ape tu ngepek gaham, dem gaham tu pek ayo dikit da tu tambah lagi garam, masok ke dalam <noise> ke dalam penyu jadi ke dalam e tu jadi ke dalam se te setoples tu jadi, di masok dalam kulkas pek di bi pek be di dalam frizer tu, jadik pacak tahan lame nian, apelagi jak ayam e tu pek be dalam frizer jadi tahan lame nian tu, minimal tu tahan cak empa lime ahai la, na man ikan tu kita kite harus nyapak isi dalam nye dulu dah tu di berseh de tu men nak ngepek dalam kulkas tu kite tu haros nyeyet- nyeyet e dikit, nyeyet- nyeyet dikit di dageng e tu pek garam da tu pek ayo dikit, dem tu pacak juge pek pek ladaku di situ tahan lame juge ikan tu dah tu pek e be dalam frizer tu, dem jadi tahan lame ye tu minimal tu man ikan tu. Due, tige ahai la men ikan tu dak pacak lame- lame ikan tu soalnye dageng e cepat bosok ikan tu, dah tu jugek men nak ngepek dageng sapi tu, langsung be masok ke kulkas be men sapi tu, pek dalam frizer tu, tapi nak di bongkos dalam setoples men dak dalam setoples bosok kulkas kamu agek, men dalam tu se ses setoples tu jadi dak bosok nye e jadi tahan lame jugek dageng sapi tu, jadi lemak toboh tu pacak, men nak makan lagi mbukak kulkas ngambek dageng, cukup kamu bae da tu dai goreng da tu dem.